Miyiɗi batday am laata miɗon wondi be sobiraaɓe am miɗon wondi be iyaalu am Miɗo yiɗi waylude kaɗɗo e mawniraaɓe e yimɓe woɗɓe nguurndam. Miɗo waawi waɗde koƴƴe e teelnde, ko waɗi cuɓoraaji ngal ngam mi yiɗi heɓɓude jokkondirde e jemmaaji.